දුක් විදීමෙන් තොරව <hesitation> සැබෑ සතුට ලබා ගන්නේ කොහොමද කියල කිව්වොත් එහෙම <hesitation> ඇත්තටම කියනවා නම් <hesitation> අපි කාටවත් අභියෝග නැති <hesitation> ජීවිතයක් උරුම වෙලා නැහැ. ඉතින් ඒක නිසා අපි හැමෝටම <hesitation> දුක හිතෙන අවස්ථා ජීවිතේ තියෙනවා <hesitation> සතුටු හිතෙන අවස්ථා තියෙනවා. ඒත් එකම දේ <hesitation> උදාහරණයක් විදියට අපි හිතමුකෝ රෝගී තත්වයක්. එහෙම නැත්නම් <hesitation> ආර්ථික ප්‍රශ්නයක්. ඒ වගේ දේවල් ගත්තොත් එහෙම <hesitation> ඒවට අපි මූණ දෙන විදිහෙන් තමයි <hesitation> අපි ඒක <hesitation> දුක් විදීමක් විදිහට ගන්නවද <hesitation> කියන එක තීරණය වෙන්නේ. ඒක අපි මේ ජීවිතේ <hesitation> හැටි <hesitation> කියන එක අවබෝධ කරගත්තොත් එහෙම <hesitation> ඒ ඒ <hesitation> අභියෝගය ජය ගන්න අපේ හිත ශක්තිමත් නම් <hesitation> ඇත්තටම කියනවා නම් <hesitation> ඒක විඳවීමකින් තොරව <hesitation> අපිට ඒ අභියෝගය <hesitation> ජය ගන්න පුළුවන් කියල මං හිතනවා. එතකොට <hesitation> අපිට හැම තිස්සෙම ඇත්තටම කියනවා නම් සැබෑ සතුට කියන එක <hesitation> ලබා ගන්න පුළුවන්. මොකද අපි <hesitation> දුක් විඳිමින් <hesitation> ඒ ප්‍රශ්න ගැන හිතමින් <hesitation> වද වෙමින් <noise> <hesitation> ඉන්නෙ නැති නිසා <hesitation> අපිට ඇත්තටම <hesitation> හැම මොහොතක්ම <hesitation> සතුටින් ගෙවන්න පුළුවන් කියලා මම හිතනවා. ඉතින් හැමෝටම <hesitation> ඒ ජීවිත අවබෝධය <noise> වටිනවා කියලයි මං හිතන්නේ <hesitation> තමන්ගෙ ජීවිතයට සැබෑ සතුට ළඟා කර ගන්න.